Ndayanza asubuhi khuvukha mbwane muliro ndee ichai khumaiga ndemu marere, ndemu isukari numaehani ndihule na mabwoni mbeza mbikhi khale has ichai yego ndareta khumesa khunyanye na mabwoni na vana khari musakhulu nuri himbi anyanye kwakanyanya ndio nyola mbiri guri nizingula aaa mbugula vindu ndurize khumesa ndogize vwangu vuwangu mbikhe mushitaraza ndakharaa mushitaraza na vana varuri vazire musukhulu, ndakhaogiza vindu ndakharaa mukitaraze. Ni khuvugula vijembe nzi mumurima mumunimu ndarimaa mburira inzala ta paka lwandenya kwavula mumurimi ningalukha kwiza kutekhera vana.